Laha ataotao aminy ñy fomba tsotra moa, mety atao hoe ara-dalàna avao ñy fanaova laharam-pameha ñy filàny ñ'olo maro noho ny ñ'olo tsy ampy; fe misy avao ñ'atao hoe zon'olombelo, olo reo samby olo nataondranañahare, samby manañay masy, tokony hampitovizy, ndra maro ndra tsy ampy.